Laha zaho aloha antrano tavela limy minity avao ipetrahako ao ahafahako mihina, aleo rano ro andesiko, de mandeha andala egny aho mividy balahazo no kapiky. Igny avao ro haniko mbamy lala iny miaraky amy rano iny soa tsy tara zaho.